Gn'appareil numerique na fangala sary da e fahafantarako enazy raha mana endriky karekare zany izy io, de io zany misy <hesitation> temboky gn'ategnategnany agny da rafa pihana zany igny da mirekitry hoazy egny e sarin'olo iza e fahafantarako enazy.